Oire vao iava siposipo pavoi vaoia aae karevi kokio kare. Okarea iriavu iria kepa aue era ketekete oiria kepa pae veira vo avekek kepa sovaraia. Kepi ara soavara ia kepapaevera eira aue ketekete ari ro siuri keto kepava roira garekepavi ora oisio tourevera tetea ario kerakera ioia kepa parevera aueia sirigaia, aueva tavariparevera vo uruvaia aue vo kokovara kare uva tavaripare veira vo koupasia aue sirigaia ia ari oiaue unvau eira kepia purapavera auere oisora kou pao voa takura isiro osiova kouipa kepiavi purapaevere eira uruvau aue re oisio ra koupao vo ra evo pivira toueverara. Kakae purapavera evoa. Voa evoa kepia ariaue eaketovara aue <hesitation> evou kokioa eva auevao oavokapaiveira evoa auevao oisio osia eira kurue ari uruvau vaire ita evare airia kepipaerevera, kepi ogoro purapae revere ravoa koupaere, ari oaue eira kerakera eraita ira evo, ario aue ea ketoa roia era aueroia kouepauvera eakeravi kepi koara ivaraia eiru kou pao veira, eakeva ita eira iria koupaoveira voa eira ita evoa koupaoveira auevao takarake ora eakeva takarake vao garea vi oa purapaeveira eira aio arei pasia ora siuriketo evaiterei ari auvao o kuku tavu iria evo a koupao veira sirigaia rera tovo paeveira takuraisi ravoava kakievere eira ra irouva aukare rutu okare kepa raoaroi. Turigoro kare okarea kepa pai veira vo evao ara kukuearo epitara avuiaro evara kepara ora guruavere evoia turigoro kare ra kepaivoi vutaita eva ra kepaivoi evaoto ra rutu ruipaivera ura purapasia kepiaravi oakeraraia sipavera uva koupavera vokeparovi gueguepaivera a evaraia oaravu goto goto pieivere eva osia evara voto voto piepaivera ra rutu opesivere raia kepaoro ra gue rovirovere varavaita varao epi taravi vavao voea ra tarigororo evoia ra evo karevi rutu eisiragavira eisigaravi ita aita iria kepi pavera aia, kepiaraviia touevera ario kakare iria ora kiupaovera vo orara, evao araia orara vi purapapi roveira, uva koupaovera eira kakare eva oia eisita osia opesie vaoia.